Ciseaux igny karazagna vin-draha maragnitry misy kara <hesitation> roa misalaka ery izy de misy tahogny hitagnana izy, de afaka ampiasaigny izy amina fanampahagna na tady, na lamba na volo na <hesitation> ravin-draha koa mety tapahagna amin'azy.